أغلى نصيحة جاتني من شخص أكبر عني كانت هذي النصيحة كالآتي: استثمر وقت فراغك، والصراحة هذي النصيحة كثير فرقت في حياتي، لأن وقت الفراغ أشوفه مدمر للإنسان، إذا الإنسان استغل وقت فراغة صح وايد بيتعلم مهارات، وايد بيتعلم أشياء بتنفعه مستقبليا.